Jenis wajan tu ade kuali dengen panci kuali tu biasoe kan ontok masak biasoe kan ontok masak e <hesitation> cak nyambal nyambal cak nomes cak tu kan tok masak pokoke masak yang tanpa berkuah lah yang pake kuali tu men panci kan pacak ntok gulai gulai cak tu kan ntok masak mie pacak pulek pake panci kitek kan men masak gulai gulai cak tu masak santan santan pakai e makai panci cak tu kan kuali dengen panci tu e same bae sih cuman bedae cuman kalo panci kan pacak ntok gulai gulai cak tu ontok yang berkuah kuah makanan yang berkuah kuah misal kitek nak mulai pindang nah maka e kitek makai panci cak tu kan karne kan kuahe banyak pasti kitek makai panci men kuali kan misale ontok masak e sambal cak tu dan se ontok masak rendang pacak pulek pakai kuali cak tu